Yoo nroog- nroog- mbanghane nnéé nruudutu kaanangh, bhééka miine mbangh nkookane ngwiitini ni. Ikookhma iwiitine. Nruudutu foora nkookh kaaname, muu-nruundutu nii mu locki, mu wuungu mu <hesitation> mu nruudutuma siinghtane, moo kaama mu- wuu- mu kuurma-mu-féé-suuckbuni siighine, mu yonguni mii iruundutuma. Maa idicka fhéé dan iruunduma iféé iwaane idickti. Mii iwaana iféé maangh nkuurma isiigima, muu bhuuma mu riig, mu ruundutu. Mbééla danane nii mu yick nkookh kane mbangh igwiitini nnéé, mu taalé danane nnéé saana ka jongu ndiijii-gnoojame nnéé- am- am- wuu nkuusame nnéé nruu gniini, mu taala saana ka jongu. Nii mu kottu dii nthiigh na nfuu yongu, oo nraare, mu jongu nthiigh, mu fuuntu suun sune. Nii mu kottu nthiigh nruu-nraare la mu gnii, mu yongu nthiigh. Nii nthiigh naa miine mu kottu mu la taalé mu yongu suun sune. Mu bhuuma mu riig. Han miine kangh na nfuu dongtuni nnéé, nkame-kuunsune, fuune- fuu kuume ruune bhuungh, mu ruundutu nnéé, ndiiti a buughune moo an ruundutune, maa riig ni faarma, mu bhuude aféé gnii. Hane miine kangh-wo-nfuu réétane ghi nkaa niiranowu-nkaye- nkayo nkaye, nfuu rééti ghi. Ndoo nka kuunsune riime naa abuughune moo-fuu-nka-kuunsune kumrune bhuugh abuughuumo ndiiti an ruundutune, mu ruudutu, hane faar an buubu, mu bhuude aféé gnii. Yalla mbhiiké aféé gnii ghi, pabia adiimo wongfu Nangh na nféé womma fuu-fuu-gnoojuma tuudu. Womma nii mu yéye idiimo nsaama féé wongfu, moorani moonkane: bhuumbu, dii iwaane, diimu-i-i-ikuurakama. Mii iwaane nkuurakama isiighine. Niirma yick an-an nruundutuma mu féé mu ruundutu mbéé, fuu dick aféé gnii mu bhuudena. Ani saama loo-a jickmo-afé-awoo mhaaghé gnii mhu bhuudena. Ghuna mbhké mu wongfu mu nanghsi ka juunni an nruundutuma, siighine, mu wuungu mu nruudutuma siinghtane, moo kangh mii iwaa-ngnitama dan mu yick ni nnéé mbangh nfuu koognéétini nii nruu dhoodunuwu wiiti, nféé yaa nkuusame nruu-nroog-idiini yicki, suurooma idiini njiimbo, muna nfuu koognééti iyanghdi. Ghuna mbhééké-kayebabiyone an saaté ndii igniimi. Wuune han-k-ku-yéme nnéé nroog la ibuumi kuunangh. Maa ikane ignaa gniimi déé. M-ké-ji-kawu-mu-ju-ju-mbuutééck mu yick mmiide niirane iféé sa fuu gniimi. Nkane iwiiti nkoognééti puropi. Nkana nfuu kognééti iwiiti. Nsa-nsaananowu nnéé. Mu la yééye yéwoyé diimo nka jaaba ndiijima ngoo féé sééne, mbhuughuni i-ijimbi yame niirane igniini ni, nkana njongu ghi, mbhiri nrii taalééne danane-n-fu-ngniima. Ngoo dii nruu féé gniimi déé. Maa nii nruu locka jongumi an buudena-mu-gna-gnanghta kottu dhi yicki mmiinite yame nlaacka jongu, nruu taalame fuu gniima siini. Nkana nfuu bhiiké yaabéé ndiijima nsaa-nsaanoma yaabé ndiijima nfuu E-e-docka-e-e-ijoobe dii woodo-i. Ngniina dan mu lacka jongu an buudena, mu kottu yam mbangh ngniina ngnii bhuungh ngoo féé sééne. Niirane puropi ndii mbangh ngniine gnii bhuunghma fiyé sééne. Pabia nkana nthiackame ikooke isiisiyé. Niirane idhii nii mu féérine tanson, maa ringi gnii gniine- gniini ngniiti isiisi yune. Mu taalé ngniina. Mu yongu yama mu la jonguni kottu dhii yicki yame na nlacka jongu. Mooma ngoo sa bharanani dan, nii mu ringi ka sombu, mu sombu. Nii moo ngoo bharanani, mu sombu. Nsuukarma dan mu yongu foo woramaa ngnéégh gnéégani, muune danane iréétane nroog nruu raa njéémi déé, maa foo wworama mu sa jick nini mu wandini, ghuna mu laasa kottu dhii yicki-an-siiyo-soobé yaack iréétangh nroog. Muune dan mu taalé; ngnéégh gnéégatame-fuu- fuu- gni- fuu- jonguma an gniitima. Mu-téék-mu-téékati muune dan.